Aho nenetwaza, nengamba noyenda kwega rulimi ki, noyenda kwega oruganda, noyenda kwega orutooro, no'yenda kwega orunyoro. Nemugamba, hati ewe, <hesitation> yemeraho, bworora omuntu nabaaza nko oruliimi orwatukumanya, eiwe mubirereho, muhabuze, ngu obalize otta kinu. Muhabuzi, kinu, katugeze kare nke katubaze engeri nko rudaama, orba rujungu. Haroho oli nabaza orujungu, narugambira, nyonwe nemara nemuhabuza, ekyo rujungu kinu kibakintu ki, we na kinsobora then nanyowe nemugamba nenyenda kwega orulimi orba Ludama, nemugamba ekintu ekyomuludama obalizeki, haho nemwehikya abe munywani wange anyegesa.